إيه الحياة تصير أعجد شوية مع العمر لأن المسؤوليات تكبر والواحد يصير عنده إلتزامات أكثر شغل وعائلة وجرارات مهمة بس بعد مع الوجت الإنسان يتعلم كيف يتعامل مع هالتعجيدات، كيف يرتب حياته بطريجةٍ تكون أسهل يعني الحياة بتصير أعجد بس العجلية بتصير أهدى.